ഥരകരി ഗ ആധരിഥ മാമ്സ ബദലാനേ ബോജനലു। പന്ന മാമ്സ, ഛിച്കേന്, മുത്തോന്, ഫിശ്, പോ ഐരുദു। ബദലാദു ഥരകരി വല് പന്ന പ്രോതേഇന് ഉപയോഗമലിഥ। അരോഗേസുദരപുന അന്ഛ പുര സോയ ഛുന്ക്സ് സോയ ഛുന്ക്സ്। ഛിച്കേന് ചുര്ര്യ് കബബ് ബിര്യനി ബദലാനേ ഉപയോഗമലിപുന്ദു। സോയ ഗ്രനുലേ <hesitation> ച്രേഅമ് മാമ്സദ ബദല സോയ। <hesitation> ച്രേഅമ് മനിപുന ഭുക്ക അനബേ പന്ന മുശ്രൂമ്। മേഅത്യ് തേക്സ്തുരേ ഉപുനൈതു അനബേ ഫ്ര്യ് മനിഥിഥ അനബേ। പലൌ ബുക്ക അനബേ പനീര് ഗ്രവ്യ് കദലേ ബുക്ക ബേഅന്സ്। ഛോലേ ഭതുരേ കദലേ ഛുത്നേയ് ബുക്ക ബദനേ ബദമ് കജു। പസ്തേ ബുക്ക ഗുദ്ദേ വേരു ബുക്ക മാമ്സദ ബദല പ്രോതേഇന്। ജസി ഉപുന ഥരകരി ബേഅന്സ് ഉപയോഗമലിപുദു ഥരകരി। ഭോജനു ജസി ഉപയോഗമലിഥ അരോഗേസുദരപുന।